شوف أبى أقول لك تحديد إنه في عمل فني جيد أو سيء بيعتمد على عدة عوامل منها:-ن- نقول مثلًا التقنية والإبداع جودة التنفيذ ،استخدام الألوان ، المسألة الثانية مسألة العاطفة ،والتأثير <hesitation> لأى مدى العمل قدر يؤثر على المشاهد <hesitation> -م-مسألة التفاصيل، والسياق ،الخلفية الثقافية ،وهكذا يعني.